fire extingushern ak inin ibid daanf. wonitok kabai carbon dioxide yedeni. kiles sunii woni sunii ibid daanfai, mal bare min fan gubete au won yoyoten gubet, woni sunii itbiifenie ibidin dandee achiran malsun hinboboo. ibid daanfai dubii kwa sababu carbon dioxide suni. woni sun kaba dumii woni suut ibid daanf